Мошинаи ҷомашӯӣ барои тоза кардани либос ва матоъ истифода мешавад. Он кори дастиро кам мекунад ва вақтро сарфа мекунад. Бо ёрии мошини шустушӯй либосҳо тоза мемонанд. Ман хело шодам ки ин дастгохро ихтиро карданд.